في الحالة دي هيكون تليفونك فاصل شحن فا أنت لازم تحط التليفون من تلت أو أربع دقائق على الشاحن بدون ما تحاول فتحه وبعدين هتبدأ تفتحه لو فتح معاك يبقى تمام لو مفتحش أضغط ضغطة ط ـ طويلة على زر الفتح لحد ما يبدأ ينتهي المشكلة اللي عندك وتبدأ تفتحه.